E wodi kolte hausa'en woni ngafale, e sarla, e faɗe e hunnere. E wodi kolte hirna'en e nasara, ko hawti ngafale famare sarla jins. Sai kolte larabanko en kanjum woni jallabiya. E kolte fulɓe kanjum woni ngafale year fage e sarla manga.